Singa ba- banyeta hamukolo gwoona bakenda mbazeeho nabantu, <hesitation> nsobola kuhikaho mbanze mbaramukyeeho, mare kubaramukyaaho nyeyanjure amabara gange, mare kweyanjura amabara gange nyeyanjure nahi nkuruga nyeyanjure nomulimo ogu nkukora, obu ndamariiriza ekyo, mbabarizeeho ebigambo ebikuru ebi ba- bakuba banyetiire hamukoro ogu, ndamara kubibazaaho, <hesitation> mare mbarage, mbendeze ekiro kilungi, kusiiba kulungi.